Sikat nisik ia ka esa ho'i ma sikat a fo saven de. Basa so na ho'i ma odol a fo tao fa lo sikat a neu. Basa so na makamumu oe so na mudi heni oe ndia de. Mudi henin so na sikat nisik le. Sikat mate'e so na mudi heni fufudek al fo basa so na makamumu seluk oe, fo mudi henin son barisi ndia so.